Jaji ku bangsana furakiq melli daging fole fasaq e tabissai yoloq nappa faccingi manengngi iyero dagingngede ku bangsa furani ifaccingi idokoq yoloq pole- idokoq i ku plastik e nappa fattama ku onrong-onrongngede nappa fattama ku kulkas e na- na magello supaya taqawet laddeq i